سؤال عميج، الحجيجة هي إنه ما في طريجة أكيدة مية في المية تثبت إننا مو عايشين في محاكاة بس في بعض الأفكار اللي ممكن نفكر فيها, زي الحواس كل ما نشوفه ونسمعه ونحس فيه ممكن يكون وهم، كمان الأحلام كيف نعرف الفرج بين الحجيجة والحلم؟ في النهاية السؤال عن حجيجة الواقع هو سؤال فلسفي جديم مفتوح للنقاش، أهم شي إننا نعيش حياتنا بأفضل شكل ممكن.